Jah, ku arstitiidüs um noq parõmb ja inemiseq eläseq kavvamba, sis tuu and ütiskunnalõ inämb tüükässi ja inemiseq saavaq kavvamba tüüd tetäq.